दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में रंग भेद और उपनिवेश शासन औ। स्वतंत्रता के लड़ाई जैसन प्रमुख घटना शामिल छे जेके में से रंग। भेद में दक्षिण अफ्रीका के व्यवस्था के रंग भेद कहल जाय छे। दक्षिण अफ्रीका द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटिश शासन के अंदर। रहल हेले छे और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफआंदोलन। चलल हले छे और नेल्सन मंडेला जैसे नेता अहम भूमिका निभाए हाले छे।